Sakafo atao dia tsy maintsy miainga am'zava- sakafo mora atao, vita sisa. Zany hoe maka voankazo de mihinana zavatra efa voaomana eo toy ny mofo efa vita. Zay no azo sakafo atao fa tsy mahavita afa-tsy zay intsony.